Machhaliyaan apane pankhon ka istamaal jal mein tairane ke lie karatee hain pankhon ko dhakka dekar vah aage badhatee hain. Aur paanee mein bheetar gati niyantran karate hain pankhon ke vibhinn prakaar pitr pankh, pushpankh. Pankh tairane ke vibhinn tareeke ke lie kaam aata hai machhaliyaan apane pankhon ka upayog santulan banaane ke lie karate hain. Khaskar dorsal pankh aur anal pankh machli ko pani se shi sthitti bnaye rkhte hay. Isme machli asani se apni disha niyantran kr pati hay. Disha niyantranit krna: machli apne kaatedaar pankho ka istimal disha niyatran krne ke liye Krte hay.